Ny fomba fiasana extincteur amin'ny famonoana afo a <hesitation> raha ohatra ka hoe misy afo akeo de tsindrianao fogna i extincteur igny de mamoaka produit izy de igny produit igny avy akeo mamono an'le afo.